o piria sian nɛma wara mu, a o piria ɲu ma... ehh ma esansi ma han kulɛrira nɛbesin 'a. maa.. ma hanuan ma bera nema nɛ a o ɲaimimu, ma buati ma sunu, a oohmu wɛ a ɲahami ,awe tira mu wa.